Pos Ilranda es el país verdi conque la climi ya te pueis figural comu sea. Col Atlánticu por frenti tien de sel un aguaeru continu i los cielus pos... pançaburru. Assínque mejol que vaigas con parauguas i chambergu. Por essu es que tienin essa costumbri de tocal estrumentus i bebel whisky i cerveza, que sonin las cosas más anombrás que tienin pallí. Güenu, i deprendel gaélicu, qu'está quasi que tan eschangau comu l'estremeñu.